كنفضل تكون عندي واحد القوه بدنيه خارقه باش نقدر ندير اي حاجه. بغيتها ونعيش وتكون عندي واحد البنيه الجسمانيه اللي نقدر نعيش بيها وانا مرتاحه وعندي امتيازات كبيره كتقدر تخليني نحقق اهداف كثيره